Eduma iyi megi iyi ka gba aku egbale bokou obola eweri ba onzu ori nyo ori agbanya ori nyo yayima ba kigur kiyenkiyen le nda aku egbamokknyo koiyimo pya koto kuyubude gba kuze loule awerele gba kei kire kishinkyazu meji iyifo ki yayima kishin emenzu eduwo iyi makarata kisan ba ogour uwnanama iyi fo kishiyimo kowongo rito anuwa ba kitto mo mon gba kisha ogour zu lei aku afia gba uduonzu le nyo too momon nyo yayima nyo reamba epewo aba kuogour umershiri nyo etoko nyo too monon nyo yayima aku okonyo aku oko menyo ambama nyo tole nginana eegbah gba aku kyon nyo onzule egbah gba akuguomo iyi gba ishi ekpasu akukyamate boko ewunyo indama quok quok gba aku okpára Uwu ekpasu iyeonzule gba aku kiya ngi nyozo emenenyo mgi nyozo emene nyo mgi edour on umuwanyo iyi fo ememe nyo orimomu gba uvongou lé gbá kanyi kole mba bá akú adakogba mbe nyomba ugou iyi ogi opoumola onzu de gbá osalemubá ubouda koya mbá onzu de mób` moumo gbakái koye kobo nyo yáá onya uwuluze nginana ngi bokur nyo gi akute nyo gi opoumo la onzu de gba uguor nyo asama lemoba baa nyo kuyin uwonzu móbá mbá ewonyo iyi okpárá ba iyi tou kuyingiinana egbáá gba aku iyi konzele